أنا أكثر الحاجات اللي نحب نحكي عليها ااا هى التجارب الشخصية متاعي خاصة التجارب اللي علمتني حاجة باهية معناها في حياتي دونك باش نفيد العباد بالتجربة بتاعي أما زيدا نحب زيدا نحكي على الحاجات اللي نحبها كما السفر كما الماكلة كما السبور كما الطبيعة كما الكتب كما الموسيقى هاذوما الكل معناها.